Centu, Novantanovi, Novantottu, Novantasetti, Novantasei, Novantacincu, Novantaquattru, Novantatri, Novantadui, Novantunu, Novanta, Ottantanovi, Ottantottu, Ottantasetti, Ottantasei, Ottantacincu, Ottantaquattru, Ottantatri, Ottantadui, Ottantunu, Ottanta, Sittantanovi, Sittantottu, Sittantasetti, Sittantasei, Sittantacincu…